झील देखी से कभी बहुत अच्छो लगेस। बहुत सारी झील न रहेज। हमारा भोपाल में जित्ती जील न चेज। क्योंकि भोपाल का जीलों को शहर कहेज। वो जील न देखी कभी अच्छो लगेश। विश्वा में तो बहुत जील चेज। हमारा बहुत सारी जील न रहेज। हमारा बहुत सारी जील न रहेज। पानी को कोई भरोशों नहीं, पानी कब अपना रूप बदल लएवो ये केई नी सकता है। झील को दूर से देखो और अपना आनंद लियो।